Gh'é de gente che pensan che i scacchi seggian un spòrt. Mi no sò che qualitæ de spòrt o peu ëse quello de zugâ a-i scacchi. De seguo de sfòrso, lì, fixico, no l'é che se ne fasse guæi. E do resto, quelli che fan, che-che domandan ciù tanto sfòrso fòscia son o neuo, ch'o l'é o spòrt ciù completo, a corsa, e diæ che fòscia son sti chì.